<noise> to a yi wannunga yamba nerwuna ma pirangu pira a dwi kikari tu wuya ningi wato to yo wiya a al ada yire toh in chewai irti gwalana, na ninguten <noise> wato a gangumu tun gwala yi songu ko kuwa kin in che toh lailai ti kikari chaka laiya <noise> bai ma anda laiya wuna ticha lokachi wuno banga jur gu di julgu di julo di wu <noise> gira shineh yir ti nwo yir kun laiya to jilodi wu gira, toh ka nuwa banga da lailai di nyangu bai yandi ko wono ba lanta ba teu seh wu nya, goroyo ba nyina bakora bu gurawa, nurba di nyangu nor kashi ko wono ba diro se wu nya ba ner gura kowe sonu kin lailai kina kina nyangu daban, <noise> an da da mun no chewu lokachi wu nwo riganya ko wono son lokachi wu no tiyowi nuwa ba motanga yi bala, dingi cha no som moni pu yo no juldi puno juldi pi ti powi nuwa chana nuwa chana <noise> nuwa anda kanguwi pi nuwa mwatiri yi irti pisiri ti pisiri tina ti dagori ma ana ti tu nuwo kenu pi nuwa ba juldi pi. <noise> nuwa anda kendenuwai bukanga chiyono gaure andi nuwa a ba kenanga nuwa bantangau bukanga bukangu bawi yi- yi- yi yi tu nuwo genu diyo misali chika <hesitation> bawi yi gweri a diyoni gwen pmai bala bawei nuwa pongu goro yi che yambai a yamba anyamba mo wu gira anyamba mo wu gira anyamba mowu gira no motangu nuwo ningu nuwo chegu nuwa bar ko no bangai liman ka bai ba tintiyewu chika ki nuwi pubu yigu yamba ko bo ka yir da nyi ka ba yiri nin tiyi guari do woyi lokachi wu sinsewu tok ba sinse ba chegu Adua wukangye kaba chei chekan cheu ti toh kasi bale wunu pitu ba che anyi no ba wunongo no ba che kunto no ba teno juldu diu ka nwo ba juldi ko wona, ko wono nere a sugu gauriyey karay ki mer nuwa putini nuwa sugu gauri do tuback ka nwo mati julgu dui nwo mati nwo ba sinseni noba sengo yamba kano seng yamba an yamba, yamba ba lanyir ku bau bokwara nwo ba ninganya a nwo ba sengo yamba a po nwo ka nwo. <noise> cheu tukure nua matane nua sengo yamba yambo balanyir kubau, nere ka liman ba yo nere wu julo yir di wuna ma'ana dinyo liman, amma yo wu jilo yir di wuna shugaba yir- in wu julo yir di wuna kaba yi yir ti nua biruwai ma'ana ti game nuo yir kun Game a nyiyau wuya sai ba bi yiro ba bwi kwi don ti nere wu gauri yiri sai ba bwi, mere yo wuyo tsosowe ma'ana to paran to tsosowe ka bwire sai nuo ba motanga lai tu nuo kanga yinno nwo bagu lai, ka nuo banga lai nuo yigu yamba Allahu akbar, mere nuo yigu yamba, nuo yigu yamba, nuo yigu yamba, nuo yigu yamba nuo ba watanga buri la bala, <noise> ka nuo banga la Bala nuo ba siseni an yoko mer to nuo nyi ko wono nere, nuo bu tu yi mo, <hesitation> bu diyo yi mo nuri yi ba buya nuo nyi ko wono nere iko nuo yi ko wane nere yi cheu di ba ara ba bwi yir ti yo daman yamba pore munyei ba nyiya ara ba bwi a lai dingin nwo ya kasigu bakwara ba tinteni a'a ka Yamba yinmumbu a'a chika ma kinganbu ti ma tena ne, toh koka ma pwei jinde ma tena, ka ma kun chiyo ma tena, ma ba ba ma bwi mun bakwara don ba bakwara ma kar ba. <noise> te mun nuwa a a lendi ma ana chika anguwa amma lendi yi nyiyau <noise> wiya shikenan, a ka pero don tukure miringu kum nuwa bangai yi kum nuwa nuwa ba ba ning kikare ko wono nere a miringu di nyangu mer nuwa miringu tenguyo mer no dangu yi yir ti che banabi shi mere wu nuwa yir kun annabi wo toh bannabi yire a nyiyau wiya. nuwa yigu don duk tu mo ningai ya banabi wo neh ya annabi wu no chegu kun banabi wuna neh toh wur mo bwi wa.